<noise> bank kori, bank ho howo noi o'ko ongyori taunu ponnangung turong, tii nommai ngung iwimo o'ko moni ngung, moni turongamo, moni siramo, moni ruhamo, <hesitation> moni heko muko ongyori kantri mukisa ngung turongamo oo o'ko rokongori yii hiya o'ko mobile koriko hiya noi o'ko rokong balance tiki o'ko account kori turong yii o'konoihe haruro ko aii tii bank kori piro ho rokong sms banking noihetong. Impa bank yaki tii heko yaki moni ngung aii iwimo siramo eneke ruhakono, neki nommai ngung. Impa hiya ponna turong ongi bank koriki nommai ki iwimo, mimmo nongkong, noi ko diposit tongungkong, ho diposit o'ko tii bank kori piro, o'ko ho moni sirihetong. tii uruki, toku nah roki piro sirihetong, ho piro urukoh o'ko urukohno ho Moni ukoyi pihetong siri tiko sirihe urukoh ho form noi nopihetong tii pehko'ra dipositi slip tangake, tii nopiro impa ho mii kehurihetong account name, account number, kehukehu riro impa ho amount tiko heko hoyori account turongihe haruitong kehuriro tikite impa tikite piro hoyri line itihetong' linengori itiro aii impa tikoto hokoto nommai ngung banki koriki haha' we'kong uruki ho teller ngung tanga'kong. Tii itiro impa ho teller oiku impa hoyori o'ko noro aii impa ho rokong o'ko diposit butt eneke o'hetong. Impa witdro ko witdro ko nororoheko toku roki piro roki moni roki oruki nopihetong. Piro ho witrowol pom tangakong nopiro impa piling ngoiro, aii kehuriro ho rokong mii o'ko kehuriro, account name kehuriro impa ho moni amount yesi nopihe haruitong. Witro ho nahah ko mokusing moni ruhihe. Impa hoko dipositi rorongusing ho moni sirihe, impa moni ruhihe ho tiwoning ho eneke piling ngoiro, kehuriro ho account name, account number, tu'ki piling noiro impa tii line ngori eneke itiro Impa tikite aii hoi line ngori itiro impa tii teller kori piro impa tikite o'ko aii o'ko ho moni tingu yesi hoi teller o'hetong ho witdrowing noihe oo ruhihe haruro pihetong. Impa no nohno ong moni noi ko dinau mee'he hamummo aii, dinau mee'he hamummo tii bank kori mi'kong. Hoko hoho o'ko <noise> <hesitation> ho way turong yewoning hoko moni hoko loan noikung. Hoko ho form nopiro filling noiro impa tikite aii ho tii bank kori turuwoku hoiki teller ngung eneke sekingaro, topo tuyu ho hiya toponing kehuring oo amount toponing oo ro eligible ngawah hoko moni tingu naparei ho yesi ho nopihe haruitonongu. Impa hoi teller no'hetong tiwonang, tiwonang, tiwo tii'ku, impa aii tikite o'konoiro impa tikite aii ringin ngaraku impa piro ho o'ko sign roroku impa ho moni, loan ho dinau. Loan ho ongkoh dinau ko mokusing, impa ho interest noying no no'ra kotongawah no tokisakong <noise> Impa o'ko aii tiwoning o'konororo aii hoko noihetong impa owo bank kori toku nah roki oruki hoko, noi tikoto enquiries section ko ho turong piro hiya noi kukihe yewoning ngawah, business account pipiruhihe ko tii enquiry kori pihetong, oo rokong ko account yii tiwo hekowo ngoworoku aii enquiries kori piro impa enquire ngororohetong. Oo owoko bank kori piro ongko hiya noiyi transactions ngung noi international transactions ngung, muko ong country mukisa kori ai bank koriki piro noihetong. Moni country mukisakori turongihe ko tii bank kori pihetong. <hesitation> moni ko noi mukokite humotuku o'ko mukokite humotuku tiko bank koriko nopihetong. Impa tiki bank koriki ho section ponna tukong, hokoto noi ho teller ngung itowakong, noi ho enquiries impa tiko noitakori ongkoh atm tangakong. Impa atm ngori tii piro ong rokong save card using ngoihetono. Ho save card ho apply ko tiko bank koriko aplly roroku araherong. Katiko ongi bank koriki ho ponna ponna tukong, noi ko save card, noi ko visa card Impa ho save crd no nohno hoko kundu card yii tangamo uruherong, ho kati ngung ho pengki koriki piro suwaiping ngoihetong. <noise> impa o'ko tiko pengki koriko hoko kati, tokunah pengki koriki atm ngoriki nong suwaiping ngoihetong. Poti ponnangi atm ngori toku imii ai roki ongkoh eftptos machine ngung, eftptos machine ngung impa ongi koh bsp nopo ongyori koh stowa ngung rira'kong. Impa ongyori koh stowa ngung piro impa ho kati ongkoh save card hoyori using noihetong oo visa card hoyori o'ko eftptos machine using ngonghenog tiki ongi mohkoki moni ruhareino haruro. Impa noi hoko sms banking hoko sms banking hoko noi ong hiya rakurakuho <noise> tawakong tawarong ongi bsp nopo oo ongi bank nopo. Hoko apply apply roroku impa ho rokong mobile yii o'ko tuherui hoyori ko sms banking ngeyeraku hoko rokong account koriko moni noki easy ngawah sekingihetong tiko manni ho o'ko tu'tu'no u'kisa no'ra roki manni okusihah Ho balance sekingihe piro meng tii atm ngori itiro impa ho rokong kati hoyori atm masin tungiro impa tikite aii ho balance sekingihetong. Impa hoko ongi bank nopo easy hiya easy wo tawarong hoko roki phone ngori roke o'ko sekingihetong, impa ho sms turongaku impa resistering ngororo ho easy ngawah rekenari balance sekingihe oo hoko potinaiti nopungkoing ai hotongkah nowo ngawah ho alert tii mobile phone ngori huku nokonghe nong ooh potinaiti impa hukong. Okei hoi o'ko sms banking easy woo nowo toro turong impa ongyori poti ong. Ong technology impa turong ngori roki manni ong o'ko hiya tu'ki easy ngawah turong. Impa noiko ongi bank nopo ngawairong ongko online banking, hoko ho noi ho easy ngawah impa o'ko bank kori iwiku impa o'ko mi'nawa'rong online internet banking. impa ong bank pokonoitaki moni tukuihe ko ai roki tiwoning phone kite ngoihetong ho easy ngawah ongyori bank, hiya noi ongyori bank turong O'ko ningi mononnong ong impa ko ongyori, ongyori rokong howoringung moni siriku no nohno ro aii toku kukirotong ong howo nopo'ku oo nommai noiki yi ro toku tuyu ho rokong moni tiki howonoki po'koyu ai tunawaku aii roo tokunoi rihetong. Impa ongi bank koriki ho rokong moni noi seiving ngoihe aii ti bank kori piro dipositing ngoihetong. Impa dipositi ngoiku ho toponining tuituhetong, impako ong bank arawa ki ho ngong moni ho owo depositing ngon nong ho hoyori ngong accountu turong. Impa ko ong bank arawa ki eksamporo, nommai ki nopotaku, toku nah ho ngong moni ho tuituhetong, miroko buka ki eneke ruhupenong ho moni. Ho hiya nawa' roki honna ho tiwohekowo moni toponing saving save ngawha tuituhetong neh. Impa o'ko howoko nopotaku howonoki moni nongimotuku ai howo nopotaku aii ho rokong moni honna howonno nopo'hetong Impa bank kori sirimotuku aii ho safe ngawah tuituhetong mukokiko ong bank nopotaku, mukokiko piro o'ko moni ongi rabaul or woo moresby kiko piro aii ho moni eneke tiko nopihetong. Impa nonohno hoko noi ong nonohno o'ko moni angungori to'kii or poket kori to'kii moresby piro aii moresby kii aii nawa' raskol ngungi o'ko rascol ngungi o'ko aftering neye ngararo ho moni noperaku ro aii ho moni losing noihetong toku pihetong eneke impa bank koriki ho safe nawah tuituhetong.